Jaku comida jaku ñuundo ia kodi jiaa kuja ndiuchi ndii arroz jiaa kuja nikoo jaana'a ja io in viko io in viko ka'anu viko ñuundo viko nu ni tnaanda'a ta ayiivido kodi jiaa kuja ip niikuu ndiuchi ndii arroz te vitnaaxi xidi menni ndeeyundii kuñu chun o kuñu kolo jiaa kuja io vitnaa te iota ayiivi jodi ka'anide in cuchi te kadade chicharrón jiaa kuja xiiko'o vitnaa tiuku.